Баромадан ба баландии қуллаи Замин як <hesitation> кори хеле душвор ва масъул аст, ки омодагӣ ва тайёрии ҷиддӣ мехоҳад. Аввалан, ман бояд саломатии ҷисмониамро тафтиш кунам ва ба машқҳои махсуси кӯҳнавардӣ ва тамринҳои варзишӣ оғоз кунам, то қувват ва устувории лозимаро дошта бошам. Омӯзиши маълумоти ҷуғрофӣ ва шароити иқлимии кӯҳ хеле муҳим аст.